ଲୋଗ ମାଂକର ରୈବ ହୋନେ ବାଲେ, ମୀଡିଯାର ବହୁତ ପ୍ରମୋଗ ଭୁମିକା ହୈ। ଚେନ୍ଟୋ କୀ ମୀଡିଯା ଦ୍ଵାରା ହୀ ସବକୂ ପତା ଚଲେ, ମାଂକର, ଟୀଵୀ, ସମାଚାର, ଆଧୀ ସବ ଇମାନେ ଫୈକ <hesitation> ବନାନ। କଲେ କୀ ମାଂକର ବିନା କାରୀ ଥୀ, କୋଈ ନିଉଚ ପହୁଁଚୀ ନହୀଂ ସକୂଚୀ, <hesitation> ହର ଜଗହ ଫୈଲୀ ନହୀଂ ସକୂଚୀ, ଅଲଗ-ଅଲଗ ଦେଶ ତକ ପହୁଁଚୀ, ଜହାଂ ମର ନିଉଚ, ଇସ ତରହ ମାଂକର ସଂଚାର ହୁଏ। <hesitation> ମୀଡିଯା ଦ୍ଵାରା ହୀ ସଂଚାର ଔର ନିର୍ମାନ ଦୁହା ହୁଏ।